باش نكون حشرة، نفضل نكون نحلق، <hesitation> خاطرها تتعب تتعب بعدا فينا حاجة يا فرش مها حاجة ياسر حلوة إللي هو العسل، ده من وردة لوردة، وتبقى ديما في مجموعات في وسط عايلة ملمومة، حفها حشريا غير مفيدة صرنا نضيفة مش مش مجرد بالعكس هي فايدة يعني إللي نحنا للعباد وللكائنات لخرى ثلاثة.